کالی مرچ پِسّن والی مشین اک سادہ پر اثر مشین ہوندی ہے۔ ایہہ کالی مرچ دے دانیاں نوں باریک پِسّی ہوئی چُورن وچ بدل دی ہے۔ ایہہ مشین عام طور تے ہاتھ نال چلان والی جاں بجلی نال چلان والی ہندی ہے۔ مشین دے مُکھ حصے وچ دو دھاتّو جاں سیرامک دے پِسّن والے پہیے جاں دندار گئیر ہندے ہن۔ جدوں کالی مرچ دے دانے مشین دے اوپرلے بھاگ وچ پائے جاندے ہن تاں گُروتو آکرشن دے کارن اوہ پِسّن والے کھیتّر وچ داخل ہندے ہن۔ جدوں ہینڈل گھُمائیا جاندا ہے جاں بجلی دے موٹر دوارا گئیر کَم کردے ہن تاں کالی مرچ دے دانے دو پہنیاں دے وچکار فس جاندے ہن۔ ایہہ پہیے وکھ وکھ دِشاواں وچ گھُم دے ہن جس نال دانے ٹُٹ دے ہن۔